ما أحب فعلا أحتفل بعيد ميلادي، انا مو من النوع الي احب أكون محور الكون يعني… بس أكون قريبة من اللي أحبهم ممكن يكون في تسوق في الموضوع.